Formaggi ghe n'é in davei de mille tipi, ma no scherso, mille ghe ne saià. Oua, pe mi quelli ciù importanti son sensa dubio o parmigian, dapeu o stracchin, o richeutto, e pöi quelli pe fâghe o panetti, tipo tommin vari. Pöi gh'é quelli franseixi, che va ben.